Fomba azahoako antoka fô ampy tsara protéine agnatin'ny vatagn'anahy, atao maromaro karazagna sakafo. Mihinagna legimy, ndraiky mihinagna voankazo agnatin'ny andro araiky.